Mbaaŋa ta we ndu unbinti mo mbaaŋa ta ma ñóbu, wi ma ñe húrini wee wi ñe binti yaati bo saant. Ntíti ma, mmangu gadu a bta bima be gitilu, mbúwe be fana gitilu bima húri yaa be gitlu. Bbaabiya, be fana gada a ta bima húri yaa be nhúr. Blimbire, blimbiri bŧeele be fana nhúri a ta, blimbiri bjooli ma fana gaaji ma, be fana nhúri a ta. Hee, bintuugi a mbaaŋa ta ma bintuugi bolla jéeŋ, bjéeŋ fana be nhúru, mbaaŋa bolo bintuugi ɓas, ɓas fana be nhúru be fana mbaaŋa ta bima húri yaa be nhúru. Bŧabñe gaaj, be fana gí mbaaŋa bta bima húri yaa be nhúru.